Akpɛɛcaa yɨ kpii ɖǝǝ o lóo toŋ mɛŋwǝ ɖǝ a láa caa sanyaye ǝ lǝ fɨ yɨ yee oyupǝ da dasiemumuŋrǝ láa lɔ noŋba tiyi wǝ wǝ́ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨŋ lɔ ǝsǝ caa pɨŋ lɔ ǝsǝǝpǝ.